Mi vianmo ta ohosa kare teddu dum gam don guldum hami woni do gammai ta ohosa salla teddudum ɓana jeans ohosa kare delemdum.